मैते अभी भी याद ची जब तुमने मेते अपना ड्रीम वेकेशना बारा मा बताया छो तब हमुन तै करि छो की हम साथ मा जोला अर खूब माज़ा कार्ला।